Ok, izon ma ado e, tekiri me akpo me kiu emi-yo me a bo me lade yom, me bo kurai dowu bo ba me kruai ma su-you ba yerin ne ku, wo mene kpo ba ebi akpo yerin mene you numughan ehn me bo de kruai me, kruaiblu do ba kobo boichrismasi la me akpo me kni bo me o mien ke owu mene ni kpo ba ebi i akpo yerin me o mo do emi se wo mene wa wobo timi mu embale timi ne ke wa wobo wo mene wo me zi deda mo ne owobo owobo schoola mune ma owobo schoola mutimi be ebi de ba owobo schoola mutimi pai mene, fere mien pai mo ke owobo preye owobo pre bo owobo bo wene time, yein otu bo kpo ebi akpo yerin neye owobo ebi akpo yerin ne me, owobo bo ebi fere wene, owobo kpo yein otu kpo ebi akpo yerinne. Owobo schoola mutimi bo pai fere kpo fa yein otu ba tebra ke ebi akpo yerin mene were me bo de kruai di gerri la akpo ma pai timi mira la kumun se gerri ganren mira kpo la ye. Gerri koko ma timi sison ron akpa-feni mo ma akpa ke yere keme kpo enke fe Iye bo pa ke kiria bode seri owa wobo kpo eke yerin ne seri awobo schoola mu mene o bo ebi akpo yerin ne owa wobo ne schoola pai yan bo fere kpo fa, kene gan schoola mutimi pai de fere kpo fa fere fa bulou do mien timi komo sei nimi. Emene zi were mi tubo sei ye mien akpo kpo emene mo do aie. Ene awobo owobo schoola mutimi pai de me ku ebi fere a tuwa, ebifere atuwa bo yein otu kpo ebi yerin ne a mene bo fere wene ake ehn yerin mene a yein otu bo ebi akpo yerin mene bra toro ke awobo ke fere a tuwa bo yein otu kpo ebi akpo yerin ne awobo schoola mu me keniyan nimi schoola ge ma note kpo fa keni yan ba schoola mu mene, wan ma emi timi oyah kefe mene, okubo timi ake bra yefe fu ai, ba schoola mu timi pai de yan kpo fere kpo fa. Akpo do wene ake wene a rerererere wene timi sei ye wene timi sei de suwo Tebra ke mien timi yein tubo ba bebra ke mien timi ebi akpo yerin mene. Etubo zide ene tubo me schoola mu timi pai, tubo bo me fere wene me, yein ma kpo ebi akpo yerine. Yein ma kpo, akpo me puwei puwei timi yerine, ware ka mene mi kpo, puwei, puwei ke yerine ebi akpo yerin, ebiafore fun ebonu you do seride be edise feye fe: emene bony you do seri bo peike me emene dou feye fe ene ongu ma tuwa, oku feye fe, ane kpo iye kpo emo roro timi ororo yem kpo mese ware doseride oyah kpo mese ware do seri de, ware me bo oyah suwo de ene zi were mi owobo fere wene mene se oyah ba mo kpo ba ware do suwo bo mene? Ba suwo bo e. Owo bo fere wene ye gba bo ware me oyah mo kpo suwo, tare-kumo oyah bulou ke mi emene owo ziya owo fere wene yan yein ma timi ake peti petimi timi iye ke ororo mene oyah bulou ka ma mi but oyah akpo me o mo dou e owobo pepi deseri ferewene mo ena akpo kpo enjoy, emene kpo ebi akpo yerin, mese akpo ke wo mene mo do mene ye.